Ny fomba ma- hanampy ny kangoroa hivelomany any Aostralia amin'ny tongony matanjaka be de ireto avy: iny tongony iny dia afaka mitsambikina lavitra be mba hahafahany mandositra ireo fahavalony, faharoa manarakarak'izay iny tongony matanjaka be iny koa dia afaka hisaotiny hanakarany sakafo raha misy sakafo ambony be.